Chiuuwaa na macaⁿnaꞌ na cwii tsꞌaⁿ nmaaⁿ lꞌo̱o̱ⁿ na yati joꞌ tsꞌaⁿ na nncwjeeⁿꞌeⁿ cwii tsuaꞌsto ndaatioo ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaaⁿ joꞌ nntioom chjoowiꞌ ndaa nacjooꞌ lꞌo̱o̱ⁿ xeⁿjnda̱ nncꞌoomñe xapo lꞌo̱o̱ⁿ ya ya nncꞌueeⁿ lꞌo̱o̱ⁿ ñequio chomꞌ xeⁿjnda̱ nntioomnaaⁿꞌaⁿ chjoowiꞌ ndaatioo xeⁿjnda̱ nncꞌueeⁿnaaⁿꞌaⁿ lꞌo̱o̱ⁿ xeⁿjnda̱ tyꞌueeⁿ nꞌom lꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ nacjooꞌ lꞌo̱o̱ⁿ xeꞌñeeⁿ jeꞌ jom ljoꞌ na nntsꞌaaⁿ na matꞌioyatinaꞌ joꞌ na nntioom ndaa nacjooꞌ lꞌo̱o̱ⁿ nchii na nncjoom ndaatioo tsꞌom tsuaꞌsto ee na nncjoom ndaatioo tsꞌom tsuaꞌsto xjeⁿꞌñeeⁿ matseicwajndiiñe ndaatioo na mañoomꞌm joꞌ chii na xcweti ndoꞌ na macaⁿnaꞌ na cwii tsꞌaⁿ nmaaⁿ lꞌo̱o̱ⁿ joꞌ na nntioom ndaatioom, ndaatioo lꞌo̱o̱ⁿ.